Men gazsiz suv ichishni afzal ko'raman, chunki u ko'proq qulay va sog'lom. Gazsiz suv tanaga foydali minerallarni etkazish va gidratatsiyani ta'minlashda juda muhimdir.